Ish sumkamda noutbukim bo'ladi asosan <hesitation> va zaryadnikim bo'ladi <hesitation> o'zim bilan <hesitation> mashina kaliti pulti plastik kortam-kartamni olaman va ruchka blaknotimni olaman <hesitation> va <hesitation> hamyonimni ham olib ketaman.